Kan ligid nafsi ana misafir wa zadoni usbu wahid giddam, fa bahawil fil usbul giddam da balayimal khidam, masalan kan tawwa banam la sitta saʼat babgus manami le arbaʼa saʼat, finshan assaʼiten dol basawwi fogan asshuqulal masalan al gira albasawiya la saʼa bagabbila le talateen dagiga daddal waqid biji bilga lai kal-kal bezzaman.